Ñ'asany ñy kodia fandàmana paty <shushes> aminy ñy famisaha ñy paty: -Voalohany. mañodiky paty iñy ie mba halemilemy. mamisapisaky azy koa mba hitovy aminy ñy paty iabiaby soa ro malemilemy. <shushes> manahaky anizay ñy fañisiany <shushes> rano noho tsiro hafa ñy paty amboary.